انا استخدم وسائل التواصل الاجتماعي عشان اعرف اخر الاخبار، <hesitation> لانه احد وسائل التواصل الاجتماعي اكثر شي ينتشر فيه الاخبار المهمة بسرعة، <hesitation> لكن جريدة الاخبار يعني ما-ما استخدم صراحة، وكمان التلفزيون مو دايما يجيب كل الاخبار، وكمان بالفيديوز زي ما نلقى على وسائل التواصل الاجتماعي.